Karazagna saka na bosy na piso ozy zehe: misy le <hesitation> misy telo volo ze porte bônera ze ogno mizara telo couleur nazy couleur ny hoditra anazy, misy le <hesitation> saka mainty na bosy mahintigny matetiky atôn'olo hoe bosina ampamosavy fô misy ndreky bosy tsotra m- misy loko aroa na misy loko efatra na arakarakan'ny karazany akeo fô a-bosy gasy jiaby matetiky hitane aty.